Kodi xe'ejna jaku ja nani manzana, ja nani naranja, limón, plátano, jiaa kujo xe'ejna kodejadi io lu'ua ni xeéjna xi atiuu jiaa daai'ia.